كنت هختار أكون عالم وأفيد البشرية بدماغي وبآرائي وبكتشافاتي و <hesitation> لي تأثير ملموس كنت هحفر اسمي في التاريخ و <hesitation> هيكون هقدر أسيب إرث للناس من بعدي وهقدر أساهم في تقدم البشرية وفي راحة الناس